Ikhi- ikhiekpabo niro ikheragbonowo abi nomie rororireghime abomie rorori revare ikhergbofiawo rari onagbo oraghe easy owa owa okheviami oraghekiri agbonoki ra kheminakhe urarakhe noi ekpabonoya ha oniregbe raki ekuwori nare mie emu du ero oviena <noise> nare mie emidurah <hesitation> oviena